Par val’na, bueno, nú vez ga, val’na rninu razia, casi queity za xilani queity za riandia asi queity gas dia xí, ni maru este normal rninu rasia na pues ocho horas, ni na gula nú vez minimo cuatro, unas cuatro horas, lo normal ni napa lo correcto rniraba ni na ocho horas, ni rquiñ gasiu the chi gunu descansar per rniraba entre las ocho ni na hora-hora niná rquiñ pa gasiu the chi gibañu tempran según, ocho de la noche chi gasiu te chi gibaniu tempran, chi th lapzo de tiempo gy xilani run rucku descansar según pero sega nú vez rninu nú mandad chi gel ru rdutiaz nú, pues sega npu ve, gula nú vez rackan za rack tempran za razi, rdutias nú rnia zacka per lo-lo regular rni ra’va nina ocho horas.